E! haandi ɗum ɓusta ɗuuɗal ceede de yimɓe ɓe ceede njogoto. Dɗum ustana ɓe ɗuuɗal ceede, ngam to ɗum waɗii non ceede jooɗoto to juuɗe talaka en, ceede keɓoto juuɗe leñol, talakaku ustoto.